നേനു തിന്ന കോന്നി കരീദ് ഐന ആഹരല്ലു। സുശി ഓകതി ഇധ് ഓക ജപനേസേ ദിശ് ഇധുലോ। കഛി ഛേപ രിചേ നോരോ ലേഅവേസ് ഉന്തയി മന്ഛി। കുഅലിത്യ് ഫിശ് ഉപയോഗിസ്ഥരു അന്ദുകേ ഛല। കരീദുഗ ഉന്തുന്ധി രന്ദവോദി ഓയ്സ്തേര്സ്। സമുദ്രബു ഫൂദ് ഐന ഓ ഓയ്സ്തേര് ദിരേച്ത്ഗ। തിന്തരു ലേദ ലേമോന് ജുഇചേ തോ തിന്തരു। ഫ്രേശ് ഓയ്സ്തേര്സ് ഛല കരീദൈനദി മുദോദി। ഗൂദ് കുഅലിത്യ് ഛോചോലതേ വന്ദശതമ്। ചോചോ ബേഅന് തോ തയര് ഐന ദര്ക് ഛോചോലതേ। ഛല കരീദൈനവേ ബേല്ഗിഉമ് മരിഅ। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഛോചോലതേ ലോ ഛല ഫമോഉസ്।